מ'קאכט אויף הייסע וואסער און נאכדעם גיסט מען אריין די קאווע אדער, ס'איז דא רויטע און גרינע וואס די חילוק איז אויב ס'האט קאפיען אדער נישט <hesitation> מ'קען צולייגן צוקער אויב מ'וויל און מ'מישט עס צוזאם, און נאכדעם לייגט מען צו וויפיל מילעך מען וויל, ס'ווענדט זיך ווי טונקל מ'וויל די קאווע זאל אויסקומען